Yä mejiko nasojmä ijtyaj sone sone sä'nhajkutya'p, je tumtumäpä kumku' nyä'ijtyaj jyamotzäjkokyuy o eyata'mpä syä'nhajkuy nyasojmä, ä kyosä'nhajyajpa nyas, tambien kyosä'nhajyajpa äjtyä nkomi, äjtyä janta, äjtyä mama, kyosä'nhajyajpa e wempe wempe titya'mpä este ee tzäkita'p nyä'ijtyaj, jejtzye ijtyaj 'yitkutya'p je, pero nämpa äjtzi que que qu sone kyosä'nhajyaj kyosä'nhajyajpapä e este ti'yäkta'p e nyäjmayajpapä fiestas patrias sä'nhajku, e ju juwä juwä este kyosä'nhayajpapä m it ijtu'ajkä yä yä yä yä mejiko nas, e juwä kyosä'nhayajpapä ijtu'ajkä äjtyä äjtyä bandera, äjtyä nas, jikää tä mumu mumu yä yä mejiko nasojmä tzyäjkyajpa tumtumäpä kumku'ojmä, e tzyäjkyajpapä quince, dieciseis de septiembre, jenä tzyäjkyajke'ta nyäjmayajpapä desfile, e tumtumäpä tumtumäpä kumku'i tzyäkpa jutztä jutztä kyenpasye que que que muspa tzyäkä, ee tiko tiko este jenä' jenä' täjkäyajpaa e sone sone tan tanto pänta'p, mäjata'mpä pänta'p, unpyänta'p, uneta'p, este, Anhmayajpapä uneta'p e wempe tipyä anhmakyu'ojmä, jenä' jenä este kyosä'nhajyajpa y y tumtumäpä anhki'mpapä' e anhki'mpapä ijtyajupä kumku'ojmä este kyo'anhki'myajpapä tumtumäpä kumku', jenä este e tzyäjkyajpa tzyäjkyajpa mäja mäjapä sä'nhajku, e 'yak 'yaktu'myajpa pät y yomota'p tumtumäpä e kum kyumku'ojtya'mpä, y jenä jenä este e wejyajpa e y tzyam tzyajmayajpa tzyamyajpa näyita'p e itya'mista'p kyokijpyaj este yä mejico nas wa'kutyä äjtyät suny itätä'ijna yäki'anhkäsye, jejtzyetike este tzyäjkyajke't tzyäj e bueno mumupä yä nasojmä mumu yä mejiko nasojmä y tumtumäpä kumku'oj e kyosä'nhajyajke'ta anima' jyamata'p, anima' jyamata'p este e tzyäjkyajpa winapä jama y metza'ojmopä jama noviembre poya'ojmäpä, tumtumäpä estee tumtumä ame'ojmä, jenä' jenä este tzyäjkyajpa je sä'nhajku, jyo'kyajpa nämyaja que que je animata'p oyajpa oyajapa täknamaye jiko' jo'kyajtäjpa ku'tkuji'k este ne'nhäyupä e mesya'ojmä, kyojtayajpa ku'tku', kyo 'yatzyä 'yatzyäjkayajpa, kyojtayajpa tzi'nway, kyojtayajpa, Kajwel, wik'kuy, ane ee säkpitu'ane, se kakte', kyojtayajpa katzu, titya'p nyä'ijtyajupä nkiniya', e eyata'mpä titya'p nyä'ijtyajupä e nämyajpa e mumu je je titya'p je ku'tkutya'p e kyojtayajpa tiko anima'ista'p oyu oyu kyu'tyaje e ijtyaju'k'ijna nasakopajkojmä, y ka'yaju'p'ajkä' entonce este je jyamotzäjkoyajpaa jyam jyamyajpa este jyo'k jo'kyajtäjpa'k jejtzye wa'ku minu este kyu'tyaje nämyajpa wa'ku mi tzäjkisyaje ku'tkutya'p, nta'me kyu'tyajpapä, este e nämyajpa que que oyajpa wa'kutyi syu'kisyaju tiyä tiyä este ijtupä y ka wuyunhse jo'kyajtäjpa o nta jo' jo'kyajtäjpa, e nta jyo'kpapä' nta jyo'kpapä' 'yanimata'p e nap'ajkä tyokoyu je winapä winapä tzäki tzyäjkyajpapä tzyäjkyajpapä'ijna nkanya'ista'p winata'mpä, y ka tä ntokopya ka tä ntokopya ka tä ntokopya yä tzäki entonce jejtzye tokokye'ta wa'kutyä jo' jo'kya äjtyä animata'p, e eyapä mäja mäja sä'nhajku e tzyäjkyajke'tapä e mumu mumu mumu nasojmä e mumu yä mejico nasojmä itke' äjtyä mama äjtyä mama guadalupe' syä'nhajku Jete este tzäktäjpa majkustäjka jama'ojmä mero jyama, aun aunque maktumäpä ä jama'ojmä diciembre yä poya'ojmäpä, nyamyajpa ti'yäk je jama pisperasti nämyajpa y y mero mero majkustäjkapä jama'ojmä jikä nämyajpa dia grande, jete katä nkenpa je äjtyä mama juuuuu janu'sy janu'sy janu'syak este kyäna'tzäyajpa, janu'sy janu'syak kyonu'ksayajpa, janu'sy wya'kayajpa wyäpä'ajkuy wa'ku wa'ku este wa'ku kumkupyänta'p e sunyi ijtyajä, wa'ku kyotzonhyajä wa'ku jana 'yisyaj toya, y nkenpatä nkenpatä este tumtumä kumku'ojmä pujtyajpa nyäjmayajpapä antorcha mapä poyaje, nyä nyayajpa nyayajpa este e son mayajpa sone e nyayajpa ti'yäk tyä'nhkuy tyä'nhkuy este juwä juwä est kyija'pyajpamä ti'yäk juktäk, y jetyji'k poyajpa je jamata'p, tzu'kä'tyi, tzaji'nhojtyi jet jet jete jet'tyap poyajpa, e wa'ku wa'ku estee wa'ku oktajkyaju kyumku'ojmä ap nämpa äjtzi que sone sone este sone jamata'p poyajpa y tu'yajke'ta, tu'yajke'ta tu'yajke'ta tiko tiko nta sapäjkyajpa, poyajpa poyajpa ä ä este nyitzäjkyajpa juwä juwä mamä mamä ntzukumya' asta que Oktajkyajpa kyumku'ojmä, e oktajkyaju'kap kyumku'ojmä jenä' jo'kyajtäjpa, e masantäjkojmä jo'kyajtäjpa o o kyapiya'ojmä tzye'pä kyapiya'ojmä, tzye'pä masantäjkojmä jenä' jo'kyajtäjpa wa'ku wa'ku e'syajtäju, wa'ku este wa'ku kenyajtäj que que este jenyap ijtyaju, nämpa äjtzi que que je ijtyaj sone sä'nhajku pe nätz nä'tzi jamtzäjkupä mas mäjata'mpä yä yä yäkä yä tukata'mpäti, y wati wa'kutyä ntzäktamu, wa'kutyä wa'kutyä nkentamu yä yä sä'nhajkutya'p, wa'ku jana tokoyaju tiko yänhä oyetä oyetä este ispäjkyaj oyetä ispäjkitzyäyajä y jejtzye jana jana tokoyajä.